Li dizu che al e pa pusibil ese sensa eva da düi di, ch'a devu rangé soch al e rut e ch'ai buzugn dë l'eva, ch'al e ëmpurtanta e chë pös pa vivi sensa l'eva ën ca